عندما اثبت برنامج اول شيء افتح متجر التطبيقات اللي هو جوجل بلاي- هو متجر بلاي، بعدين ابحث عن اسم البرنامج الذي اريده، اضغط عليه ثم اختر تثبيت، انتظر شوي لحين يكمل التحميل و التثبيت، بعد ما يخلص اقدراتلقى البرنامج في اقامة التطبيقات وافتحه.